Oire vaovio oaiava tavitaviparai, vutavi vao oaia viapau kovoavivai toupaivere, vosa kovoara rutu puravere ra oisio ruipapara ra reareara, uva varavio oara purapaveira, vovioraga toupavere keepa oaravivu purapaoro oisio osia aue, varo turupa kovorovi, ora kepa viovioupaoro, vosia kokopapavira toupaivere kepa. Evo kovoroviraga purapavere, varatapa kovoro viraga, reareapaoro, uva viapauso vutara rutuia, ari ovutaro viragaia evaravi purapavere, reareapaoro, ora vosia viapau kovoavai toupai vere ra, vokavokapavere, uvavivu vokasia avaravere oruirovivuiare taveteavere. Oearovivu iare ragai tae riakoaro, voea taporo uvurupasia, ra vokiarovi voreravereita voarire kepa. Eisi uva evavi-ia eva oaiava taviparai. Aueiava kovoara oara purapaveira vosia viapau kovovivai toupaive. Ra evo kovoro viraga pura pa vere voari keepa, toupaor.